באלניסבה ללמאדה דיאל אלריאצ’יאת היא מאדה בלעכס מאשי עדימה אלפאאידה, היא מאדה מוהימה מוהימה בזאף פלאחיאה, חית כנחס פלאחיאה דיאלנא היא עיבארה ען מועדלה דיאל ריאצ’יאת, לאנסאן אללי כיתעלם יחסב ו כיתעלם יקסם, תיכון אינסאן ענדו חיברה פלאחיאה כת’ר ו כיערף יח’רוג ראסו מן אלמשאכל.